زه ستاسو نظر تأییدوم. زه هم ښه ګڼم چې باید د کار له پیل مخکې وخت ضایع نه شي. ځکه چې د وخت ارزښت ډېر لوړ دی او که موږ وخت بې‌ځایه تېر کړو، نه یوازې خپل هدف ته نه رسېږو، بلکې ممکن زموږ پر کار اغېز هم وکړي. هر کار که پر وخت او له مسؤلیت سره پیل شي، پایله یې هم غوره وي. نو زه باوري یم چې د نظم او وخت پابندي د بریا لپاره ډېره مهمه ده.